Pues juech dun koch jue dun pyad oj manytë jue dun nukyë yë dun xa'ajpë nadamchë jue yë ujt's ko'o nejyë toyëp nëjuëyë manyt's dun ukëp y jedunt's dun nëkx nya nax jëch dun t'soyap koch oj ti'i dun pyadë.